داير تكتب كتاب ياخ انت زول ما جادي ولا شنو انت ما عندك موهبة ولا قدرة على الكلام ده إتا لو كتبت كبيرك حتكتب نكتة وصدقني حتكون بايخة عارف ليه؟ لأنو إتت ما بتعرف كوعك من بوعك والكتابة دي حاجة عظيمة محتاجة ليها زول فاهم و متعلم و موهوب ما أي زول كشا مشاممكن يجي يكتب إنت قايلاعواسه ابري امشي عليك الله شوف ليك شغلة أقضاها بدل العطلة اللي إنت فيها دي